Al e sempre dificil pìé dë deciziun cuand le coze a sun serie e ëmpurtante. A volte t'ie arive, a volte t'ia arive propi pa, pöi magari ënt ël mument che t'ie pense pa a la coza che vulìe decidi, a zvisca 'na lampadin-a e a l'impruvis, l'intüisiun a dis deu fe parei e pa parei e alura avanti